أفضل السفر بالسيارة، أحب الحرية في التنجل وأجدر أوجف متى ما أريد وين ما أريد، واستكشف الأماكن بالسيارة تكون الرحلة أكثر حرية وراحة خاصة مع العائلة كمان أجدر أشيل كل أغراضي بدون تعب، الدراجة حلوة للرحلات الجصيرة، لكن السيارة هي الأفظل بالنسبة لي للرحلات الطويلة.